Se mbati kua mbanungako camiu aroatatava, sea con caja automatico o mecanicova, jokua mbaeti aikua kiraitava, por que se <hesitation> mbatii aroata, jare aroviavi anoi vaeta camiu, erei oime yave oportunidad mbaetïta jae kia ndivekova, si no que aikatutako mokoireve, jare sepuere vaera arota <hesitation> mobilidad, jaeramo se jae de que jokua cada uno.